Museo retako oyepea ipuere vaera oesauka opaete mbae mbae reta arakaeguiema yande yaiporu poru jare kirai yandereko reta yandeipi reta oiporu tembiporu reta yande remimonde reta kirfai mbae jaereta iparaiki oyapova jokua retako yaesauka yande ñee yandereko